जैविक सब्जियां सचमुच कुछ महंगी चौं, पर यै नी ठिक चै। इनै तयार करन और उगाण माण काफी मेहनत लगदी। जैविक खेती माण बिना केमिकल का उपयोग ह्वेन्दु, और सब्जियां प्राकृतिक तरीकां से उगै जांदी। यै तरीका सेहत बळाण के हिसाब से बड़ै लाभकारी च, पर उगाण माण थोडिक ज्यादा खर्च आनी। यो करण जैविक सब्जियां कु दाम थोडिक ज्यादा होन्दु, पर स्वास्थ्य के हिसाब से यो दाम सही च।